في أحد الأيام عثر السكة فضولية على قلادة سحرية وسط الحديقة، أول ما لبستها صار عندها قدرة تتكلم مع البشر، إستغلت الفرصة وطلبت أكل فاخر ومكان دافئ للنوم ،لكن مع الوقت إكتشفت إن الكل صار يعتمد عليها، فقررت تخفي القلادة وتعيش حياتها البسيطة من جديد.